Egaq maq naist pinest eriti midägiq ei tiiäq. Ma olõ arvo saanuq, et näil ommaq määntsegiq siitmishädäq võivaq ollaq ja. Ja sis nä vahel lääväq purõlõma, sis om näil sääntseq vigastusõq, midä tulõ ravviq ja. Ega ma muud ei tiiäkiq.